Një veçori unike e delfinëve është aftësia e tyre për ekolokacion. Kjo aftësi u lejon atyre të dërgojnë valë zanore dhe të interpretojnë ekot për të lundruar dhe për të gjetur prenë, edhe në ujëra të errëta ose të turbullta.